Itabak itek fi mi sɛ ni kusol in tun fi in yet nggon, sak nizen iyeng, in sɛ iye narɔ ada min ni nggɔ mi. Itabak e yet yɛ ninsot anet fɛ ayet anet arut awo. Afɛ nimi yɛ kin da sol anet atek, nin sol anet ɔng fɛ bɛ karut awo. Net anet arut kyem a nye kyɛngkak awo, anet arut, ke kunom wuruk, ke kadiding nye na ban kana kut. Kɛ adi karɔ ta kushi na ban kana kut na meneng. Imi bi sol kuri anete ɔng awo. Itabak e yɔng di wat sas nek adi lak fok anet fɛ asol anet arut awo, a sɛ kyɛng ziri. Da tsɛt, da kap, da ra ntomong mbɔkɔn, da ra kaakyɛ, na gap ngɔn. Iyet itabak itek fi idi wat sas. In te iye nayet kusot in ndi kutek e nek anɛ? In wuruk nididing nin tsen ni kɔ. kin tseng ni kɔ na ra duk kutomong fin da kyem in ra. In kin ra kutomong e in gang, nin bɛsin nari in di te karut awo ngma nifa. Itabak itek fɛ atɛ di te ne yɛ nin bi te karut, in te tong nikuut ni-ni faa wo. Ifaa ifɛ a nasara. Adi tak yɛ, banet fɛ ba faa wo ba sɔ ngbang. Banet fɛ ba faa wo ba sɛ tutomong awo, banet fɛ ba fa woo ba kyem ba ren kyɛng yɛt-yɛt awo. Banet fɛ ba faa wo, ba kyem ba ra shishan ni rɛp awo. Bek anɔng, afɛ mimi nin te nyɛk nifaa, bakak shim ifaa wo, imi nin te iyɛ, nin te gbinding. Ifaa me rɔ bɛs, a fɛ ni mi ifaa me rɔ bɛs, iyet ikyɛng itek nin te iyɛ min ni faa in bi te karut awo. Bek anɔng wu fin di nɔ nifaa, in di ra ifaa, in di tse itees. Bat, ba di tees mo fin da kyem in di tees ba banet, in da kyem in di tees nnon. Nek anɔng, iwu fɛ, ama in gang ifa me in di sɛ kutomong fin di ra kutomong a gomnati. Itees, itabak e yɔng di tɛrɛk iyɛ, itabek e yɔng di nye, itabak e yɔng di sɛ mo na rayuwa min. Nek anɔng in kyem in tak bakak kuri itabak e yɔng. Nek itabak e yɔng yet itek. Itabak ikak fɛ adi nɔk, yet, itabak ishin. In shim bafidong in te fin di shim ice min. Itabak e yɔng, afɛ ni mi ibi tosong akak awom, ibi tsɛt kufa awo, ibi ra nkyɔrɔk nmaane awo, nek kira, itsɛt kufa ida yet anet atek awo. Ki ra nkyɔrɔk in maane kamang isɔ, isɔ da kyem isak da sak kyɔng nayɛt ari wo. Isɔ da kyem isak da ra luweneng kutek awo. Isɔ, da kyem isak da ra itsang, isɔ da kyem isak da ra kujang. Nek anɔng itabak e yɔng di wat sas, nek kusonong kukyang yet akaakyɛ nikusot anet na zatse. Itabak fɛ a tɛ di te ne fi idi sas makiyi, yet itabak inɔɔk bashɔn iratek. Itabak inɔɔk bashɔn iratek yet itabak itek makiji nek kucɛɛt adakunom tak anɔng ba. Iwu tɛ di tak anɔng, anɔng kuma adi nye makiyi. In nɔɔk bashɔn iratek nek anɔng fɛ wu fɛ bashɔn kyem ba di sak, ba kyem ba di tom Nin ra kyɛng na kuce ba. Nek anɔng wu in kyem in ra nkyɔrɔk nkak na. Na nashɔn ayɛt bashɔn, nek in kaba nesek iratek inɔɔk bash-bafɛ shon ni ngɔn iratek, inɔɔk bafe ma ni ngn iratek. Nggɔn fɛ, itabak itel ikak fɛ adi te ne yet in bi sot bɛs awo. Nin sot anet fɛ ayet anet itsɛt, in bira kusosok abpawo. Nek kusosok abap ku sak anet sot ishop da kyem ira ikyinkak fi sa ki se ice ngɔn e wo kusosok a bao yet kusot kutek awo. Nek anɔng wu in fok in fok nta makiyi ni itabak fɛ ba nngɔ min na damin di nesek. Infok nta, nek iwu kyem adi yes it na diding na fɛ ni yil ran ikyɛng de, ran nggɔn na, ran nngɔn na, ibiran inya awo, ibi ran in ya wo. Nek anɔng iyet iatabak itek-itek, itabak ishin in shin yit ba runneng it ki ice yit, akak bi rawu akak awo, akak bi tonong kuzizɛt awo, akak bi tonong iwu bi shin ice wu kyɛk awo. Ngma ikyeng fi ngɔn sɛ, kaba na ba runneng ngɔn. Nɛ anɔng wu in di fok itabak wu fɛ adi nesek, idi yet itek-itek makiyi. In tsin tak ngma banet yɛ nggɔn kuri yɔng yet nggɔn ntek, nggɔn kuri nyɔng yet nggɔn fi di ki sot ngma na banet. Nek anɔng, nggɔn e wu ni itabak fɛ adi nesek wu fin kyem in di sot ngma na banet. A di tees mo yɛ nin sot ni nggɔn akabɔk. Izen fɛ kak di ra, kɛ adi beseng iyɛ ayi, nin yit iyɛ, nin nyɔrɔk, nin te ashi kyang nayit iyɛ min dun beseng, a fɛ nimi yɛ nin serek azɔng kɛ nin tseng ayi ma na tson ki iyɛ min te tɔ, nin sɛ anet e nin ku tak yɛ ikyɛng da fi idi ra ne nire ini fok nta me awo. Nek anɔng, itabak fɛ adamin di nesek, iye wat sas, i wat ngma itabal fi imi ma sɛs azeng na zatse.